וואס די נוצן פון א ט- פייער טראק איז. א פייער טראק לעשט אויס פייערס. ס'קען קומען צו פליען זייער שנעל <hesitation> ווייל אלע קארן דארפן זיך ריקן פאר עס, און ס'האט א לאנגע פייפ וואס ווערט <hesitation> וואס מ'בינדט צו צו די א- וואסער פון די גאס <hesitation> און מ'קען מיט דעם האט עס אויך א לייטער צו קענען ארויפקריכן צו קענען ארויסראטעווען מענטשן פון פענסטערס.